Mbaejoka, jaeko oyeyojo vaera mbae pɨpe, ouko mbaejoka jare angua, kuape oyembongui, avati, arroz oyepiro, soo oyeyojo pɨpevi, opaete pegua ikavi